كنفضل نخدم في الوظيفة اللي كنبغيها بواحد الراتب قليل شوية حيتاش غادي نبغي نكمل فيها وغادي نطول راسي وغادي يعجبني الحال انني كل نهار تنخدم في الخدمة اللي تبغيها ماشي عكسي خدمت فشي خدمة نبغيها مغاديش تكون المردود ديالي كبيرة واخا يكون الراتب ديالي عالي ومانقدرش نطول فيها واحد المدة طويله بزاف